बाल के अलग अलग रंग होते जिला करवाते ओ ह अलग बाल होएल आऊ जो प्राकृतिक होएल ओ भी अलग अलग प्रकार के होएल जैसे लाल हो गाइस काला हो गइस आऊ पीला हो गाइस।